Pus pus kauk la'u pus kauk la'u punje los ke ngusaung buruan l'eje es pu kari kani nda l'eje tsjep l'eje l'ejei kulue napu ne dua ngusaung lijiu y punje napu l'eje ndeu mas pu xikit no pues napu lijiu kanjei l'eje pero, pero kauk ni pep tukuajai di chuya rapu burua dua ngusaung y luego napu chi kani otro nda <noise> jui l'eje ngukjuech napu maiñ dua ngusaung kuande peuk se kul'us kupu jui ngjai saria mje njei banaung napu kauk lanu'u kauk nunu ba napu y pore rapu buruan ngusaung y maiñ ngjai sania, sania na nikiajau y nan'u rapu maiñ ngja buruan ngusaung per pep se ni pe likiajam manakje se ngusaung ngupai rapu re kikjit per se ngusaung rapu re buruan rapu re tikjiu napu kani kulue napu ne mas lijiu ngusaung y napu ngukjuech napu maiñ dua ngusaung njei kingiep kul'us saria ku lukuajat pus kupu jui manjuei y si maseiñ jui manjuei nanaung saria mje l'eje por ke nda l'i kimiejeu njan jui nijiñ l'eje napu ndunaung, y ndunaung mjiung ngjue maiñ l'eje napu y rapu napu rapu re buruan gusaung l'eje y rapu se karat rapu pus es. No es lo ke mas napu nikiajau napu nan'u pus napu kiyiji nan'eje dua kauk lanu'u se ngupai buruan ngul'ue pus napu kua manakejet rakjet rapu y per napu nan'u napu maiñ banaun talun maiñ nip mbajau l'eje napu najui se kul'us lakeje jui nimia jui manaung talung manameje y rapu pu nikiajau maiñ por pu basat rapu mut rapu maiñ ngja buruan ngupai pero rapu jui sau saria ljua saria li ngjue rapu kunjua rapu ngjaung l'eje rapu ni pep likiajam xich'ut de lo ke mas chich'u es es pu kani kutsjei napu ne l'ejei se kua latsu'u napu l'ejei mani mani kua ni pe naju'u dua kua bumajai kupu mas chich'u napu maiñ rapu re kauk la'u lem baseik katat y maiñ kauk nunu nda l'i ndutsu'ul l'eje pima nan'eje pus napu kupu ndu'ui ya kuas ni pep luju'u dua mani nijiaiñ jai bien mape'eiñ ya ndumbeje nimia kil'ie kujupu ndul'ue kujupu miak kujupu ni'ia'au chu ya nichjau xiki napu l'i pu rapu re mas rapu re kauk la'u mas ngjai xich'ut.